जेसेबन्ग् हयु एसेबन्ग् रुकुम्नि मेगोन्ग् तैजुन्ग्नि मोगुदोन्ग्। मेअब् गुबन्ग् रुकुम्नि मे ए मेगोन्ग् फुर्दोन्ग्। गजोर्, ब्रोकोलि, पलोग्, लेतुस्, कले, चौलिफ्लोवेर्, केबेस्, अलु, कुद्रोलु, पिअस्, <hesitation> सम्ब्रम्, गुफुर्, तमतेर्, कुकुम्बर्, जुकिनि, सुम्ब्रम्, मोतोर्, गुन्तन्सिन्, सतर्बि, तैजु, बेन्गेन्, बित्पुर्, मुल, सोब्रस्, अर्तिस्लुक्, लित्, लिकुर्, सर्त्, बुन्द, पिनिल्, अरुबिर्, बेसन्ग्बर् रुकुम्नि सुब्जिदोन्ग्।